'O ka'u kane 'o Lalepa 'o ke kanaka ho'ohuli mana'o ia. Ua ho'opaipai pau'ole 'oia ia'u e hana maika'i, hana pono a me ka hana pa'a. Ua a'o 'ia ka'u kane ia'u e alohāloha ke kahi i ke kahi. E koho 'ia a ke Akua e kōkua ia'u i ho'oulu ai ma ke ao.